من الأفضل أن تلتجي الأحترام أولا لأن الاحترام هو أساس بناء علاقات صحية ومستدامة عندما يحترم الشخص يشعر بجيمته وحجوجه مما يتيح له التفاعل بشكل إيجابي مع الأخرين من ناحية أخرى الحب قد يكون مرتبط بالعاطفة لكن يحتاج إلى الأحترام ليكون مستمر وعميق الاحترام يخلق بيئة من الأمان والأعتماد بينهم متبادل.